एबे घरवक कोठउमा कस्नुक रङ लगवके कहके कहबही जौत पहिल यागा देउनकही । अ कोठउमा कथकथि सामान धराइली जतएए जौ उ समनावा सारे पर्लाइ नाही । ओहावाअ किछो ओहावाअ धाराअइली ओराइली हसइ दराजउ हसइ सबह गहाइली खात धाराअइली हतइ । उ जम्मा देउनकही होतवे पर्लाही नाही । उ होताके पहिला यागा कोठवा साफा करे पर्लाई । बाण्हनी तेने साफा करे पर्लाई । झोल मकरा लागल हतइ उ झोल मकरा होतवे पर्लाई । अ ओहावाअ कथकथि चिट्कल हतइ जमै साफा करे पर्लइ । उ जमै साफा कसकबाहु हसे तही हमरा ओकरमा एगुणा गोरहर रङ लगोसहु नाही । उ गोरहर रङ लगो लगादेले टिल्कसी नाही । उहे गोरहर रङ्वा लगाके एक दुइ दिन छणके । हसे तही छान्के कोठउमा कस्नुक रङ लगावके कहाँके अ उअ रङ्वा लगोइ खुनिय कस्नुक रङ छान सक्बाही उ दोकनअवसे जाके एन्बाहु । दोकनअवसे यान वोनके हमरा रङवके घोरे पर्साअइ नाही । घोरइ खुनिया एबे उहेत रङवा कतहर मठगर गहके कि पातिर गहके । उ यपना बिचार कके उहे अनुसार पानी मिसावे पर्साइ । पानी मिसा उसाके हसे ओकरके डौलसे घोरे पर्साइ नाही । डौलसे घोर्बाही हसे उहे रङवा लगावे वाला दोसर दोसर किसिमका बुरुश हसइ नाही । दुइ तीन किसिमक बुरुश हसइ एगुणा झिनिके खालीक बुरुश हसइ एगुणा जबणे खालीक बुरुश हसइ नाही । एबे यापन एबे काही तेने लगावके डौल लगताइ काही तेने सजिलो हतइ उहे तेने रङवा लगावे पर्साइ ।